صراحة طعامى المفضل هو المجبوس العماني خصوصا في المناسبات مثل الأعياد أو تجمعات العائلة، لكن خلال الصيف أحب الأكلات الخفيفة مثل الشوربة و السلطات، لأن الصراحة الجو يكون حار وأحتاج شيء يبرد، وكمان أحب الأسياء الأكلات الخفيفة وسريعة التحضير جدا أحبها وكمان النودلز أحبها بالذات النودلز الكورى.